والله مع اصدقائي - نحب نلعب بلي ستيشن فور ، الموباراه بيس اربعة وعشين - دائما نجتمع نلعب زوجي ، ثنين ضد ثنين -فيصيغ بيها تحديات، يصيغ بيها ضحك ، ونسة ، يعني شوية نطلع طاقتنا بيها ، نتونس